Neɗɗo gorko ƴiwoyɗo lesdi Potugal mo yahii mo waɗi yahagal yaago lesdi Keña to ndungu hitaande ujunere goo e temeɗe nay e sappanɗe jeenayi e jeetati.